Yigua juuave bae sebeguara oipota jei mopeti eh ñemongueta mopeti rami bae jaeramiño bi oipota jei jokuae ñanoi mopeti eh ñaneretagatu baera vae yayapo